Yaꞌduun xúwi rí ríga̱ ná xuajen ríge̱ꞌ, ñajuun rí yaꞌduun xúwí xndú, rínaꞌne esteeꞌ <hesitation> naꞌpho̱ xa̱bo̱ ga̱jma̱á g <hesitation> a, ya sea̱ i̱ndo̱ó máꞌ sálsa, yaꞌduun xúwí rúꞌkhue̱n naꞌne jma̱á esteeꞌ <hesitation> g <hesitation> a o mbá xndú niꞌga̱, ma̱ꞌne ga̱jma̱á ne̱, o yaꞌduun xúwí rí nutháán xa̱bo̱ ga̱jma̱á esteeꞌ ga̱jma̱á <hesitation> náxá. Rúꞌkhue̱n ñajuun i̱mba̱ mangaa ma̱ge̱ꞌdoo máꞌ duun, duun rí duun xndú rí ríga̱ najma̱a̱, ná rí xuajen ríge̱ꞌ. Mbaꞌa inii yaꞌduun xúwí ríga̱, rí duun maña̱ꞌ, etháán xa̱bo̱, rúꞌkhue̱n mangaa nandoo naꞌne yaꞌduun xúwí, me̱kho̱ ga̱jma̱á xndú niꞌga̱ máꞌ dí ni ñajuun rí ríga̱. Nambáyúu máꞌ mangaa rúꞌkhue̱n jaꞌnii rí ríga̱ yaꞌduun xúwí rí mbaꞌa inii, kothon xuajen ríge̱ꞌ, xúgíí máꞌ imbáyúu xúgíí inii. Xúꞌkhue̱n máꞌ duun máꞌ rí najma̱a̱ xuajña ge̱jioꞌ, duun nune̱ mojndoo ne̱ xa̱bo̱. Ikhaa rúꞌkhue̱n naꞌne máꞌ yaꞌduun xúwí mangaa, duun nijndoo para me̱kho̱, ma̱kueꞌtso jma̱á xa̱bo̱.